<noise> qenejeel lowa' qet- am che'el kak'al wii' qapuwaq cuando k'o laj qapuwaq pil ban pil k'olb'al qeen banco y cuando qaqaj laj kajjalnek tambien kajalnek kiya' pi banco xaqara' cuando k'o jun kichakan wii' chaqan kajb'eek qaqja'la' saqa'n qapuwaq y kajrita'ool banco <noise>